Ny tiako izen̈y amy tan̈y mahazatra za fô za. Fôtony efa heko lôkon-dreo karakôry fataon-dreo mandray olo ary fa izen̈y edy zey mahataman̈a za. Tsy tia mande amy toeran̈a vôvô lôtry izen̈y za. Ia, de sitrany izen̈y za midôko amy tan̈y efa mahazatra za fô za mihin̈ana.